Naitsu aki ni njinɚ aki ni ndacha jaai ndacha ura hari hagɨ ka shiye ganɚ mannɚ put nɚ han mɨ kɨdy hɨn mɨ nzan hɨn mɨ yette fɨ tɚ hɨna a hoɗɚ nyi dɨga bii ɚɚ hɨna nzan dt htna ɓɚnɚ ujijin hɨ na bɚnɚ hɨna ktsta hɨna maɗɨ nɚ kɨl mɨndɚ hɨcha kpaa rɨgwangɚn hɨcha dzt ka lɚnɚn madza a makaranta aki, yeni gai nɚ put dɨ hoɗɚ hɨna ka fetɚn a bwa lɚnɚ gɚu nɚɚ gɚu nɚɚ kɨsta nɚɚ ɗɨkadɨ nɚɚ nzan hɨya gɚ shiu dɨga biii tsu a una nɚɚ dɨkɨduwa ahim mɨnia ma tukure ngga ayim mɨnia put yake dzaa a uɚii ta yake huɗaa yake hukyagaa ta yake huɗaa yake te ra ti dzi ti dzi a yɚii hwalhɨ tidzi a vɚii hwalɨ ti gɚ sɚ hudaa hwallɚ aya nggɚlɚmɚn kara kadi pu nggɨ pu nggɚ kɨɗɨ waktu tɚtɚn dzanɚ a vɚri ndtɗangɚn fɚtɚ sai gai a tɚpɚchi vɨɗachi dzanɚ a vɚ'i hɨya nzan hɨya zokonɚ nɗɨɗangɚ kin shi ahim mɨnɨa a hoɗɚ ga mgbɚ'i kɨsta nɚɚ. Va shi tɨ makɨn shiɓwan rengɚ’ɚ aka yam njikɨn dɨkɨdɨwa ahɨm mɨnɨa ko nda vɨɗɚn hɨya rengɚ’ɚ ayam njikɨn sɚ ta madɨkung iwa mba gɚkɨn ya iwatɚ huna nzan huna labare kabu daa a vɨi nɚkam hɨm dzɨa vɚi mama tukurɚ ngga ndɨɗɚa ma hurkya gaa han mɨ kɨ ɗya haya nggɨ mɚ dtgu ji a vɚi ku ndɨɗangɚ ti rɚ dztkin a vɚi ngga nggaa ayam tukuri aki hurkya put tsu ayam hurkyai put tsu to sɚtɚtɚɚ uya gi mbtɗa hch mɨnɨa gaa akɨrɨgɚn uya gi mbɨɗa hɨch mɨnɨa gaa akɨrɚgɚn tsu ha mbliya ga lɨmon gɚu dɨkɨnɚ gɚu dɨbargi ha mbu’yaga lɨmon ha mbuyaga ligɨɗɚn madza ka madza ka renkɨn fɚzɚn mɨ zɨya ka gɚ sɚɚ hɨɗɚ du mɨnɨa da a haa du a haa du ahaa aki nɚkam kɨk fɚtɚ mannɚ tsu a una nɚ’ɚ dɨggbata lɚnɚung una’u ndt’ɗa ngɚ kin shima gafɚ jaugachi gbɚrgɨ ujijih ɚlɚgɨkɨn sɚn dɨggba a kɨrɚgu dzɨ kɨrttkin gtye ka ndɨɗa hagɨkuru a mbaktu naha tsama shin hɨya kɨrtɨkɨn tsu put ko dɨkɨdɨwa ko nda fetɚn nɚka ma fɚdɚ dzanɚ a ɓwa lɚnɚ tsu to tasɚ aya gachi kɨna nza nda mogɚki hɨya dɨrɚ sɚ mbɨrakin usanɚkɨn shiɓwan. Nda fɚtɚn kina zɚkonɚ sɚ mbagakɨna zɚkonkɨn ndagɚtɚ kabu mɨntaganɚ a hoɗa aki ni nɚkam nzamɨn aki ni nɚkam lɚnɚunɚ’ɚ kɨn kɨl fɨtɚ gamɚ dthoɗɨ dɨvdi a sɨkɚ vɨrau dɨmɚgɨye <hesitation> wurvɨgɨye motenput ya kɨrɚ kɨrɚgaa ɓwa lɚnɚ ya mɨnta to ɚlɚgɨye marɚn hɨya nggwasa hoɗɚn gan mota tsɨ’u ndama tɨchi woye hidɚngɚn sai ga gɚ’ɚnye sɚn wayachi gɨgi gɚ’ɚngɨye marɚn ɚlɚgɨye shiɓwan hoɗɚn ɚlɚ hɨya nggwa sa hoɗɚn hɨya nggwasa motan aki ninɚkam put dɨkɨdɨwa nggɨ nda fɚtɚ lɚnɚgɨunɚ ngɚ ɓwang sai ga nzani hɨya nggɨmɚ yam gɚ dɨn gaa nɚɚ dɨgu ni gaa nɚɚ nzan hɨya ɗɨkan shiye dɨggba hɨya gɚdɨn kakɨrɚ ka ktrɚ ka kɨrɚ gɚu nɚɚ unai gɚu nɚɚ mgbɚ’ɚ hɨya unan gɚu tɚ’ɚu hɨcha mgbɚɚ hɨcha unan gɚu nɚɚ haha lɨpapa fɚtɚnka hɨya takɨrɚ nda ‘’gɚ fɚtɚ ma dɨ kɨnɚ matasɚ lɚnɚ fedɚ tadi lɚnɚ koka ladi fɚdɚgɚn tsu raa hɨya hɨya nzan hɨya nyifɚ hɨya kɚbo shin hɨya <hesitation> waha madɨkung lɚnɚn dɨhoɗɚ Fɚdɚgɚn tsu dɨmadɨgaunɚ tsu nda ujiung ka hagin kaha masɚniung aka yam njikin fɚdɚgɚn ni raa tsu hɚya ɗɚkɚkɨn sɚ mbagaya ɗɚkɚkinkɨn ndama dɨu gɨrakin gwadchi fɨ tɚu <hesitation> ndɨɗa yakechi ma ta fɚtɚ la ahh nda ayam shiye nɚɚ gaa aki gaa kɨl fɚtɚ nda ujiung nda sɚ gaa tsu ga ani tsu dzaa dɨ gɨrd ha nda irɚ ka gɚ shin bwang sai dai sɚ hɨɗɚ sɚ zɨɗɚ shinɚ sɚ mahuɗa sɨkɚgɚn hɨch ni monkɨn ahi ka gɚtɨnkin hi ka haha sɚ gaa nden tsu ka zuɗukɨn ka naftakɨn tsu hiya dzɨ dɨ gɨrdɨ ka waha ujiung ka waha ɓariung hɨch ni so naftaga aki ninɚ kam.